<hesitation> Raha iaho e magnokatry e fety da ity e raha zakaiko: Akôry aby aby isak'agnaby da magnagn- magnagnaza- magnano azafady re iaho e mizaka etoa fa misy olombe avao fa iaho e nome gne fizaka da <hesitation> ma- magnano akory aby asika agnaby da misaotry enareo sharô e tonga maro da faly e fonay da faly da faly da toa za, da mamboara sambatra aby da ka mihafahafa rô.